Edhe pse shkurti munët me kon shumë i ftoftë e me pasë shumë borë, ky muj ma jep atë ndjenjën që dimri ka përfundu edhe që pranvera po afrohet, noshta edhe pse ditët fillojnë me u zgjatë n'këtë muj. Shkurtin e lidhi edhe me festën e Shën Valentinit, që asht ni festë për me tregu dashni. Osht muj i shkurtë edhe ma intenziv.